﻿To va muna buja ghi gangi ca yan mibi wu ndaka umma gangi ca baya damayi za. Gangi ci ndaka zha walayu, gangi ci ndaka umma mac’ayu Ghani wu layi wa kuza mac’iza khi yan takkhinakai ko bagan yan takkinakhi dai ba wu bu wi wupuc'i wu tighiya ci ndaka bayu damai za ci ndaka umma gwami. Yani buwu ndaka umma bai wa khi wi ta wuyani takkhiniya wa dawi a ndaka umma damaizi ndaka varau.